ذات مرة في أح -في أثناء أحد العواصف جرفت سفينة غامضة إلى الشاطئ، تجمع الناس حولها وكانت الأمواج تلاطمها، جرر شعب فضولي شجاع إنه يستكشف السم-فينة لما دخلها وجد كنوز وخرايط جديمة لكن سمع صوت همسات غريبة كان هناك كائن غامض يحرس الكنز تعرف عليه وصاروا أصدجاء وبدؤوا رحلة مغامرات جديدة.